Pue ine yiyala onikchi in tlakual onikchi totol de san nikon nikankajkahuili in kashuela onikprepararo nia onikmokuito nini shitomatl onimokuito in chilpotli onikchi in chili onikchi no comida de kancashuela oniktlalili kuzhin in aceite huan nik tetekilis cebolla o melahual otsoyon cebolla yu niktekili in chili luego yu nikintekili yu okuakalakatl luego yu niktekili in chili luego de kuzhin okuel okuakalakatl yi nikintekili yi nikinkajkahuili huevos pues onicompañarua nika ylashkal intejuan siempre tikua nika tlashkal tejuan amo kintlakua pan o okse cosas intejuan nikan tlashkal pues ine intejuan ocompañaro nika se refresco se jarra de agua simple san atl in garrafon nika jarra ijkon amikla kintlalilia intejuan tejuan san nijkon koni atl Tonces ine ijkon onichi yiyala no comida ojtalkuajke onikchi ijkon no comida siempre o aveces ino esposo chahuilkilia in chilpotli de yeka in tekitl nichinhuakilia aveces ompa nikuis oprepararua no comida aveces neki de chipotle aveces nijneki de pulla pos pues tlalilia de pulla nikchihua no coida den de huevo nikinkahuilia in chili melahuak in chili intejuan ijkon motlakualchihuilia.